كان اسمها سايلان وسنة الف وتسعميه تمنيه واربعين نالت حق الحكم الذاتي تحت التاج البريطاني لمدة اربعه وعشرين سنة وسنة الف تسعميه اتنين وسبعين نالت استقلالها وغيروا اسمها من سايلان لسريلانكا